மலைகள் பிரமிப்பையும் கம்பீரத்தையும் தூண்டுகின்றன. நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. ஆடம்பரம் மற்றும் கம்பீரம்: மலைகள் பெரும்பாலும் சக்தி மற்றும் வலிமையின் சின்னங்களாகக் காணப்படுகின்றன, இது ஆச்சரியம் மற்றும் மரியாதை உணர்வைத் தூண்டுகிறது. அவற்றின் சுத்த அளவு மற்றும் கம்பீரமான இருப்பு தாழ்மையானது. உயரம் மற்றும் உயரம் ஒரு மலையின் வரையறுக்கும் பண்பு அதன் குறிப்பிடத்தக்க உயரமாகும். இது காலநிலை, தாவரங்கள் மற்றும் நீங்கள் ஏறும்போது நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் கூட மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. இயற்கை மற்றும் வனப்பகுதி மலைகள் பெரும்பாலும் மனித வளர்ச்சியால் தீண்டப்படாத அழகிய இயற்கை சூழல்களுடன் தொடர்புடையவை. அவை பல்வேறு தாவரங்கள் மற்றும். விலங்கினங்களின் புகலிடங்களாக உள்ளன. சாகசம் மற்றும் ஆய்வு: மலைகள் சாகசக்காரர்கள், மலையேறுபவர்கள், ஏறுபவர்கள் மற்றும் சவால்கள் மற்றும் மூச்சடைக்கக்கூடிய காட்சிகளைத் தேடும் ஆய்வாளர்களை ஈர்க்கின்றன. அவை ஆராயப்பட வேண்டிய ஒரு எல்லையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன.